Ekyitsibu ekyinene keghe ekyikulhu ekyekyihugho kyikalhabamu ebiro bino, byobunakwa. Obunakwa esaha enu nibunene omwabandu, obunakwa bwamabirireka abandu ibabya isibangathasyathoka eribya ibakayihikayaku ebiyithawa byabu, keghe bymabirireka abana banene omwakyihugho ibabya ibakaleka esukuru kundi bakahika, esyasente isyabulha, ebyerikolesya bu ebyerikolesya okwamathendekeru nabyu ibyabulha. Neryo iwabana abana ibabirilhwa omwamasukuru ahabwobunakwa. Nabandu basabasa abandi bamabirighenda bakakwa omwabyalu muthinamuthina ahabwobunakwa kundi bakahika ibabulha ebyeririrya, habwe isibawithe esyasente esyabangabighulhaku, neryo abandu iwabana ibabirikwa. Obunakwa bwamabirihamba bandu banene omwakyihugho kyino kandi bwamabirileka abandu ibalengwaku omwamiringo muthinamuthina.